जेएस एबी प्रोद्यगिक ए। टी तेतु बिना जिमा अतिना सम्भाओ। क्योंकी तेंदि नै नै त्स्किन्क री ऐ। जेश एबि हमे धन लू। टी तेतुली हमारे चौ कुछ छुपे। जो नेये नये चौ रे बड़ी चाहे कोटके रखके बड़ी।